gwolo re who te ti wo aye evao oma aye na e̱me o̱za aye oza re̱ aye re̱ rue no̱ oje reho oza itum onanayo okpeme logbo keme whe̱ te wo uye no o̱vo̱ ososuo gbe woma ha hayo ha whekpoho orroo ososuo̱ o gbe woma ha whe̱ bikpoho oro avive idhove e̱ re̱ jarie oye u je̱ fono no̱re wheti mu oware jo̱ kpobi ho̱ whe̱re̱ dina rri rie̱ mu ziezi where̱ rri mu re̱whete wo aye whe̱ re̱ rri mi re whe̱ to̱ wo o̱za okpo̱ anwae e̱se̱ mai je̱ yo a tebi ti wo aye oware jo̱ rie no̱ oni me̱ uve̱ ome̱ gaga whe̱re̱ rri olua no ayena no ze so olua eyele̱ so ahwo no̱ a re kro obo̱ ga evao o̱ko ko̱ keme whe̱ te̱ reho̱ ayena te uwor no whai imava ro̱ wha̱ be̱ te̱ jo̱ uwou na wha re ko̱ oko ro̱ wha ro̱ re̱ eva vo̱ ko̱ whe̱ re dina no̱, whe rerri mu zi ezi o̱terono̱ ohwo nare muerohoto evao oko̱ ko̱ whe̱ je̱ bete rehie whe̱re̱ rie̱ no̱ aye na biti kuomagbe owhe̱, dikihe, ke̱ owhe̱, ko̱ oko̱ zi ezi, oro o̱sosuo o̱ro̱ avo̱ ive̱ whe re rri so eyao je̱ rro̱ evao vioou rai, whe re̱ rri so̱ eyao jo̱ rro̱ evao, vioou rai eyao ro̱ho̱. Eyaono̱ o̱re mu owho mu gele ohou kie eyao gigi di hayo ha a wo uruemu jo̱ no̱ wherueno okie ho ho ha no̱ ese bi ruo osebi ruo emo no inio̱vo beruo iniovo whe je rri mu evao ogbe tioye ogbe kpoho egbo hayo iruo ho hayo ko̱ ha are̱ tolo obo a te̱ rue̱ oware̱ ohwo are̱ vuei wa ha who gbe kpoho̱ etee kpoho̱ ayewo ho keme whete wo, te uwou no uruemu na no̱ o̱ rro o̱se̱ gboni rie omana aze na o̱ re̱ je jo aye na omare whe gbe ti rri rie mu na iemono abiti je ye̱ ze̱ na, emo na re̱ jo̱ re wo uruemu na whe re je rri o̱ tero no̱ aye no̱ whe bi to̱ wo na dede obo no̱ who bi kpo ho̱ kpo aye wona omo ye̱ o̱ re̱ kai uye gaga umunuwou no̱ aje ye̱ omo ovuovo, a je̱ ro̱ abo gaga roye̱ ivei whe te kpoho̱ etee kpoho aye wo ko̱ whe̱ avo aye ra wha tele ja wha te le gaga wha te sio emu o̱rio ba, wha te rue uye̱ o̱mo̱ te je ke̱ owhai uyeso fikiere whebi kpoho̱ ogbe jo kpo̱ aye wo kpobi where̱ dina rri o̱mo̱ ye̱ rekai uye te gbe amo̱ ono a rro unuwou na a wo igho no no o̱vo a re rue̱ he̱ Whe re rri uvuemu na no o̱rro evau uwou na where je rri owore ofa okpo na no orovie aro na ohwo o̱vo gbe bi fioma ho̱ eria egedho̱gaga ha keme unuwou no̱ a je̱ gedho whe̱ te̱ reho̱ aye nate uwou whe̱ gbe ti rri omarie muha ano aye na wo̱ ogbanje o wo emete ame edho̱ jo̱ no̱ o̱ rro obo ighe ose rie oye bi kpokie na oye re̱ goe aye no̱ whe̱ reho na ukpeno o̱jo̱ emano aye whe̱ avie rejo whare go̱ oghene whare yo akpo vdhedhe ke iruo egago edho eye wha bi tiru na ye no̱ wha te muedhere yina hono <laughs> hehe uye nyazeno keme ke̱de̱ whe te hai de ewe whe te hai de eho̱ whe ro dhe idhe whero uoro oma je ro kuese fiki aye no̱ whewo fiki ere no̱ whe be reho aye, where̱ rri rie mu ziezi whe re je ri aye na so̱ o wo omamo̱ uruemu o̱ re ke oghoi o re ta ime gbra gbra gbra ha keme aye no̱ ore bro uwa dagba ina no̱ o be̱ ta e̱me̱ ke̱ okpako o̱ beta ababo ozodhe̱ aye̱ fiona a re̱ rue rie dhe̱ o̱ wha rie zeno̱ ma rro jo̱ emaha emete jo̱ no̱ ma gbeje nyausu <noise> ke̱de̱ ke̱de̱ no̱ a te kpoho ewubre ubi kpou ewu rai rebe no, keme eke̱ no̱ a re̱ ta e̱me gaga emezae na re kpai a re be̱ ewurai no ma re sai no ugbunu o̱vra keme are̱ soro emete tioyena whe re̱ reh, ete uwoo o̱ re̱ ro̱ uno ro̱ ihe oni ra, o̱ re̱ ta e̱me̱ ke̱ onira who̱ howho̱ ho̱ o wogho̱ ho̱ kem e dewo no ore ta eme forie owo ogho ho̱ whe bi wo aye whe ro̱ oma kpoto rri rie ote rro dhedhe̱, whe̱ bi rri rie na whe re je rri rie so a jo obe, wo eda hayo e̱zi gbegbe jo o̱ rro evao uwou na ate wo eda whe re je keno mu ka e <noise> keme whe kpoho unuwor rai no̱ awo eda nya wo aye whe omara no̱ oma dhe owhe̱ he̱ te owhe te emo̱ ra no̱ whe biye̱ zena a gbete a je̱ te kae eda no arefi ozighi fiho uwor ra ro̱ke̱ owhe̱ fikiere eware nana a where rri rai whe̱ te ti wo oye u je no ere no who je bi tiwo oza whe re je rri oza na mu oza no̱ whe̱ bete re̱ho̱ na whe̱ re̱ dina rri rie zi za so o re kru obo ke̱ oko ga so oza na re yo eme ohwo no̱ ate̱ ta emekee. Keme akpo no̱ marro na no̱ marro̱ na re mahe aroke̱ owho, a re je kpo owho ho nie wheteta ta kpe no̱ oza me̱ ma tova rri oware no̱ o̱je̱ro o̱re̱ gaviezo̱ wha ve dina rri ne whe re rri oza na so̱ o̱ re̱ romakpoto̱, o̱ rro ohwo no̱ ore ru ozighi ha <noise> whao emajo̱ asa kpe na emete̱ no̱ ereho ai roho ezae umuthobor a na a be rie keme aje̱ rehe ai oni oh o̱za me̱ re gaga o̱ za deko̱ o̱za deko no̱ abi kulde̱ hie na, o̱ za deko ede jo oza deko te zihe ze te zihe ze o gberu oma mu ha e̱de yena gbe jo̱ o̱za deko ha uwho koye o̱ re̱ rue fiki ere whe biwo aya whebi wo oza where ru rie mu ziezhoza ra jo iwhwheri whe he ojo oza no ore wo ogho keme esejo a rese oza ohwo ze̱ a je dhesei ke̱ ohwo ino ko ono wha vie gbe rro usu ere ano bino oza rie he o ove ru o̱ omamo oza tiona o̱ oye o̱ reho o̱ re whae zeno ahwojo a tu no̱ no no̱ emo rai re kpoho unuwoi ohwojo̱ kpoho̱ aye woho emo̱ rai kpoho̱ unuwou ohwo jo kpoho̱ o̱zu wo gbere